Udzudu la kpohwon ame nga da moarehwin ya gŋo ran me usku mborii ŋwo are la fa lubhu di won woŋ anyu ŋwo yga moa zhen ondne gŋo nga ŋwo kpohwo moa ya wo la lo mambo are wo shye mbo dwo ka are lo agogmu ŋwo kpo nha eshko moa wo la eshki okhro chiki moa kpo vye ba also mbole ba re chki hwen she ŋwo ghre ya kpo vge tstse hwo moa owo ba iku ŋwo zi ghre kpohwon moa kpo moa hilo eshko ah okhro mbze ba moa yakpla mbze kpola moa mbze wo also mambo nga ŋwosi algo da moarii nga ba ŋwo won won anyu ŋwo ta ngli la moawyen mowyen mbo gŋoran gŋoŋwombo gŋo ran moawyen ombaba nha moawyen lo ka ŋwo moa ghba sko ŋwo mbo toh ayakpla la go kpo la moare gŋo ran gŋo obm wo mbo mo chin ka gŋo anum hi la wo usku him awyenla wo mi ah ba nhunye boŋ kpo ba lowo dzedze a da moare chinka gno onum gŋowo moa kpha yila nwo wo ŋwo wo mbo moa kpha yi la ŋwo wombo nga dzu are la fu lubhu di fulu bhu di nga oklo isi gŋo mbo oklo isi gŋo nga oklo mahwon eka ba moa klo ŋwo ŋwo klo isi gŋo shale ŋwo jgudhga ŋwo ko isi gdo ekaka ekaka gno kloisi bo ŋwo klo are mi lo ekal gŋo klo isi boŋ. Nhambo klo ŋwo ekakagŋo mbo klo nha nga ŋwo wo are la rikmo ŋwo kpo utmu ŋwo han hi ŋwo han azhen he ondne gŋo ŋwo lu ma chukushi a hi awo abhu nwo aba la ŋwo han azhen hi mbo a ŋwo kpo kahe ma ŋwo wliya owliya osi are yi ibu chki mbo owliya ujgu moare dhga ŋwo han azhen ondne gno la nyu won azhen lombo ba agŋoran bon okhro nh nha ghre abzu eshko la nha ba ondne are hi la are hi han abhgo haha are hi si kahe di moa moa ghre ya lu akpla chki dzeche isi boŋ ŋwo sa kpokame ŋwo ziuzi uskua yla bhgo shaghu la sha la ŋwo sha wo awyen gi mbole la ŋwo sha wo ba khre usku mbo uziuzi boŋ eka ba moarehwin azi ziuzi la kpahwon ziuzi la ba dwoka moarehwin ka ŋwo bo moa lu ma are hi ziuzi nga kpo yakpla la wo shasha kpo yakpla la bo ranghre ba nwo ka moare kpo ba ŋwo mbo kpo nwo kpo yakpl nga ŋwo ri idzi mbo mare kasa lu expla chki dzedze isi boŋ mbo mbo ambo ŋwo fulubhu dare gno won won any ŋwo yga moa azhen aba yakpla mbze la kpo ŋeo la kha moambze kuŋ moa luma owo dne owlole are kidne kpole owo kahe gi kanhama owo khro hi moa ka nha ma ondaha moa sa gbu emele go nga ŋwo moa nbo ba shiki ŋwo kuŋ ŋwo la onda nha me sa kpo moa hi lo kahe. Dzudze gŋo kpo ambze moa lu doŋ ibubu mbo ambo moa a ba lu akpla chki kpol nha moa ba sisi akpla la gŋola kpo moa ae mbze ŋwo ka kpo nha kambo ambo chki zgi ibu kyanhazba kyanhazba baŋ lumi lela are hi kpo nha dzudze ekahe nga anhambo sa luma kai owo ba lo wo kahe le ow akyanhanzba hi alu ekpla chiki dzedze anum hi zga si awyen la me kpo kahe nwo nga moa ba eshko akyan hazbakaŋ me udzudzu gŋo kpo dzudzue gŋo kpo a da renba asŋo ran boŋ ŋwo o dzudzu dzudzu ba la moare gnoran gŋo ŋwo o kha ma moare okha mbo ŋwo si isi mbo ŋwo khro ayi ama moare mbo mbole ŋwo khro ayi ashe rechki mbo ŋwo o tsatsa mbo em ŋwo da yakpla ba ukuŋ hi ŋwo si ayi gŋo dga mbo ŋwo sko gub ŋwo sko angban aklo angbn womambo sa dzu wangre ba angban mbo taangban awo wanyre gno mbo awo wanyre angban mbo ŋwo gŋoklo angban klo tse eka bonklo moa mbze klo angbaŋ nga agre tso moare hwin mbo a kpo angban a ozhen he lo moa yi ŋwo ŋwo wo rechki ba moa bmi di duro usku mbo kala ŋwo klo kpo a akpla ba moare bmi di ŋwo are mbze hmu ŋwo utmu si utmu are le hmun utmu ka are le hmu ŋwo ahan utmu are lo kma ozhen mbo ombze moa hmu utmu moa si ezbie khpoetra dansika are hi aba nga han ezbie khpoetra me lo nga are ma hmun nha utmu mi. Moa hmu ŋwo utmu khro kan laya ban hmu nha utmu hi abzu are ban hmu utmu kanha me, ŋwo ka utmu me hmu ka ŋwo? Nga luma mbo nhasa bzu are ban hmu utmu hi a ŋwo sha kpo kahhasi utmu me hum ŋwo ka re mii mbo nha lembo la kpla he vhu nha tspi ambo kahe ekahe sa vhunha zga nwo kpokahe nga moare wo tutu awayen womoa bmi dna mbo a dwo hmu mi utmu emi kasi utmu lo si yimbo ah bhgabhga anyun kpolpo endhga rehwin rehwin womoa bmi di nha bo anha shautmu obhga moare ayi wgen isi ŋwo kpo yakpla he moare ka ŋwo la lubhu ŋwo wo fa wo are la wonwon anyu ŋwo wo arele fulbi di ŋwo wo fa wo are la klo moa she moare mbo ŋwo wo are le fulbi di ŋwo wo are la klo moa she moare mbo ŋwo wo are le bhgahga mbo ŋwo wo are le si isi mbo o yakpla khukhu he anyi adamoa tsamoare tsa ada moa kamoare la lulbhu mbo moa luma asi ema he aklo moashe moare are mbhga mi he atekpah mi he alu klikli ghre si anyme rigu yakpla la ba ŋwo ka ba ŋwo ba lu lo ba ŋwo kpo lo ba ŋwws ka moarehwin ka ŋwo la ulubhu usku mbo ŋwo ghba sku lo ambo ayakpla la boma ŋwo kpo ba ŋwo ka moare a gŋoran gno usku awo wo arela falubhu di aklo si gno mbo vye la ekpla hogbren si di ŋwo si ayi zga ama rechki mbo nga arechkimbo a siayi zga ema gŋo mbo. Ŋwo lubhu agbi hwin algo ble ŋwo lu ma chukushi are me sa hwin dzendze akhu ayi wo hi mi nga ŋwo ya tnagah ŋwo kponha yakplohwon ahogbren azo umbugu ŋwo ekpla wa gno mbo ŋwo skolo mba moa zhi ŋwo ba ŋwo zi lo da are lo ŋwo luma de wo gno nga dzu kahe lo nga ŋwo kha ema rechki ŋwo kha ma are okha mbo ŋwo kpo kahe moa ka iku gŋo tspi mbo chukukake gi wo udzu ubin chki huhwin gi ka yakpl kpehkpeh morehwin ba kpu moa iku memeh m tnotno are gno ka nha nye aki ŋwo ka nha kambo adridi wo ukun kambo adridzi ba yga mi gi bme ayi ka mbze zkon a hwn kun ehon ambo gi moa ba huhuwin gi zkon hwon ukud ehonmbo gi dzu chuku lu adridzi mbo mbole adridzi moa luma adridzi nu ghre oran ghre are nha aklo lu dridzi mbo la nha lu dridzi nha ba ka iku ban tspimbo moa zhi ŋwo ama he wo ba hi ŋwo lu adridzi ŋwo lumbo ah mbo emahe meya are hi la lombo lu dridzi ambo ŋwo lu mile me yi are he la lo ŋwo shen kphro hwo are hi chuku da ŋwo ka are lo wo nuŋ ŋwo ka are lokpo angban gno ka are lo wo ba khre ŋwo tra zgi khre dinha nga di ŋwo hen angban mbole are mi lo la ŋwo zgi khre dinha lanha ba sa angban si doŋ ŋwo ba zgi khre daŋ Baŋ adridzi womanbo ama wo gno mbo nga wo ya kha lo la lo wo gno ombze mo mbze zi uzi ma vhe kpukpu mbo kpha yiamba hwon moa vhe hwo la wo gno mbola wo kmw gno mbo ŋuro sko ekme are chki la balo wo gno mbo ahogbren so ŋwo ambugu ŋwo vhe kpukplu gno yi khro chki moa lu ma ŋwo hre angbaŋ mo lu ŋwo here ŋwo wo luma mbo oven are tno are la tno milo a dzumbola anha kayikhren zgi ŋwo ekpla chiki raŋ toh okpohwon owoma nga ŋwo sa dzu are la kpohwon moare ŋwo kpohwo arre chki nga o sa iyi zga okpohwo me kpohwon are hi ae lo mbome klo are hwon mbo kpohwo me own ekahe mbo ta kpo gbu ŋwo kpohwo me kpohwo ŋwo ahogbren ba hmu are la kpohwo meda kiba ŋwo dzu are le kpohwo moare sku du are le bmi utmu dzu are le wonwon anyu nga ŋwo kpo evhye algo mbo are ba awo tsi kanha mbo ŋwo fa la tsi osi dinka danha rii nga ŋwo kpo evhge ŋwo nyme rechki amimbo are woema ma mbo a boŋ wo loma nha vhe nwo luma toh akpolwo nha ŋwo si di moa mbze dzedze mod a moa mbze chuku ayakpla ebi moa kpo a dimo a kpohwo moare udzudzu gi huhwin nga mbo ŋno kpohwo are A gbuomba ban si don owo ozhen angbaŋ owo ozhen algonga a si lo doŋ amba lo mbo ŋwo lu ma me ayi ta chkin ŋwo luma me nuro hla chmeh ambze ka si don mbo me me gbu omba hwon dwo kpo kpo kahe ogare ghre ŋwo eghba nga ŋwochuabhgo ambze toh are hwon sa ba kahenga nha sa chuka nga luma ŋuro tnogah ekpla are mi kpo ŋuro uchuku adidzi boŋ ŋwo la me si kahe boŋ da womambo mbole a shen kphro lu mi ŋwo sha shed kphro mbo hwoisi bon ŋwo ba vhu nwoambo ba hwo umbusu ambze ba lu mi lela kuŋ awo ba urii ebi la ŋuro bo hwin la nwo ba uri mbo la nha ba shen are hwon ba ba nha si don.